Jaa, kimmähe andas <hesitation> edesi informatsiuuni, vai noh sis tarkust. Tuu as'a nimi omgi jo geneetiline <laughs> arõnõminõ. Niimuudu sai ahvist <hesitation> inemine.